Bicycle a yɛfrɛ no dadepɔnkɔ ɛyɛ afidie bi a ɛboa ɛma yɛnanteɛ ɛkɔ hyewhyew ɛne yɛakɔneaba die. Sɛ wowɔ bi a baabi a wopɛ sɛ wokɔ biara no noa ne sɛ wo afa na wɔatena so na wo de adi wo dwuma. Na bicycle yi anaa dadepɔnkɔ yi ɛwɔ akwaa ɛbebree ɛka bom ɛboa ma ne dwumadie a ɛsɛ sɛ ɔdi no wie pɛyɛ. N'akwaa no bi ne deɛ yɛfrɛ no ne honam ɛyɛ body no. Bicycle no ne body no yɛ dadeɛ kɛseɛ no a bicycle no nyinaa gyina so no. Afei yɛsane wɔ ne kɔba. Bicycle biara wɔ kɔba animu ne akyire. Kɔba no ne boa bicycle no ma ɛtumi ɛkɔ n'anim na afei ɛsane ba n'akyi. Yɛsane nso wɔ deɛ yɛfrɛ no nsa no. Bicycle nsa no mu na wode wo nsa bɛsosɔ na afei wode akyerɛ kwan baabi a wo pɛ sɛ wo kɔ biara ama bicycle no akɔ hɔ. Yɛwɔ deɛ yɛfrɛ no brake. Brake no nso ɛwɔ hɔ a ɛboa ma bicycle no ɛgyina. Yɛwɔ seat a wo a wo ka bike no wo ka bicycle no wobɛtena so. Na afei aboa wo ama woatumi apelle bicycle no ama no akɔ n'anim.